Narekko mabbicara nanre kiq akko lino e mega rupanna nanre engka nanre pute engka nanre puluq nappa yero nanre pute e malunraq i narekko ipasibawai <hesitation> tello manuq yareggi daging sibawa ye biasa nanre-nanre puluq e ero maderri napake tawwe makkibbuaq burasaq nappa ye burasaq e makessing ladde le pasibawang pecoq ladang icampurukengngi lure-lure